لا طبعا أكيد مش كل سلالات الكلاب ودية لان في كلاب شرسة و في كلاب ممكن تتشرس و تبقى كلاب حراسة و في كلاب بتكون أليفة جدا زي الكلاب اللولو كده في كلاب مثلا البوليسي ده نوع معين هو اللي بيتشرس و بيكون للحماية فطبعا في كلاب احنا ممكن نخاف منها و كلاب عادي في الطبيعة ممكن نقرب منها و نتعامل معاها عادي و في كلاب ممكن تفترسنا